<hesitation> Mahakasika trompetra feo koa zà sa, izy io zany hitako avao fa sy de haiko lôtry e magnazava fa re fandinihako anazy zany izy a oe ampidiry amign'ao e rivotre da azoson'igny amizay refaveo igny zà sa da pitsipitsea aby amizay e bo- <hesitation> e bokobokotry ame raha igny da igny zase e magnome feo aminazy igny.